waminu mi bepɛ ɲusin a surtout ba'i wa'o ba'i wa'o mu to learobe muwe suani o learobena ma tete um ba'i wa'o muwe suani'o learobena ma tete abe ba'i wa'o ba boɲa'o um ba yan'o mabe besin''a mu obɛ mamube yɛre